Шир намудҳои гуногун дорад, мисли ширҳои ҳайвонот ва ширҳои растанӣ: шири бодом, соя, ҷуворимакка. Ширҳои ҳайвонот протеин ва калсий доранд, растанӣ барои касоне, ки ширро ҳазм намекунанд, хуб аст. Ҳар навъи шир таъм ва таркиби махсус дорад.